Aleoko kokoa mandeha tongotra toy izay mihazakazaka rehefa le tsy maika iny satria raha mandeha tongotra aho amin'iny aho tsy de mahatsiaro reraka, nefa kosa raha hoe maika hamonjy fotoana na le tara iny de mety kokoa angamba mihazakazaka.